Ndar aazan kə naana nan khadar dee tabo. Woo tuk but got baha. <hesitation> naf go bəha wo tət daraazən tə naanən. Ŋgar baŋg kə kow koyaa oho nab gobən gotiɲ ŋgarba. Woo batan, ŋger nə, ŋger nə zereŋg ko. Sey ger nə ban niya ko, yaaka naab bon goto guso. Moŋgon kow, moŋgo yaaku naf wogum mbo yaata in guso woo woobli woorli zeran nako, yaako darazan tə naaŋga. Yaakə nab woo bun goto buso, aa wamba.